طبعا أني من عشاق الجلوس على الأكراس الأرضية لأنها مريحة وتعطيني شعور بالنوم وإني نرتاح هكي نريح بضهري عليها أكتر من الأريكة، الأريكة تحط نفسك هكي منصب عليها في وضعية ماهيش إنت فيها مرتاح زي ال <hesitation> جلوس على الأرضية، الأرضية راح فيها راحة كبيرة.